بش يعمل لسماع كلامي، أعمل هيكه للسباحة، أعمل اشتراك في البسين، وأعمل سباحة، و يعملو برشا تمارين ويقويوا بيهم صدر والكتاف وزنودهم وهم يرام، ثم برشا تمارين ويقويوا بيهم عضلات الساقين زايدة والركين.